À ka mà 'wǐ ndrǔ dhò dda mà bbú ndrǔ dho nyù mà bbú ndrǔ dho rù mà bbú ndrǔ dhò ddǎwà

À nì lǎní ndaní nyi tsǐ ya ŋǎchú nyi zánga nì ddiy ndèymí ya à chùw ndèy nyi ró à kà nyi měy ddǎwà djà mí tuw cha ney nyidho nyi pa ndanà à ndŕ nyì mí djiy nì

Silimu rŕdha jì chùwdha róddù à nì jǐ mà rř Ddrà mí lò rwo nì aa mà ddéy mà ddǎwà djò gbow nì nzǐ mà jǐ ndrř lò ddrǒ cha ney ndèy nǎ nì dhi ró ddù tho nì mî mà thó aa kóndòm ya ney cha mà ɦwíy nì mà sǎ rò

Màdhí njanja nì ddu ó intanet nà mà nì mà gwiy à lêy mà nì lò těy mà làyi nà cha ì nì ndì ní nì nà mà nì lò těy wánì ddu kǎ intanet kendú à lêy mà nì cha ney lò má ndèy nì ndèy njěy í dziylíy djú nì njǎ

Ma dho màdhí ddiy ónga dzz intanet nà mà dho màdhí nzòw luwtò wǎtò ì nì nì nà lo tèy intanet ó kónó mà ká màtsò njuw ndrǔ nà ddǐngǎ

Ngèy tdràdha léy nì nzòw tsi nì màdhí pbúw ó lò nzòw tsi nì cha ndèy dà nì lò ndèy njèy ndèy chaddí cho má ndèy dànì nà à léy nì madhí nzòw déy nì nyǔ'wiy nà màdhí pbúw ró

Bbalé rr nì grr̀ à léy nì tuw ónga ngú nì klǎkàklǎ

Sukúl kǎ kà bbú ndrǔ dhò bbiydha mí ddiy sukúl kà à jǐ ndrǔ ddìkàddì ngéy ní bbalè níchu

Ma tey nì nzòw dhò kpàwá njàddí nì mà dho nì lò nzòw dhò cha ndèy dà ndruní nì lò nzòw tsǐwò ní

Ddrà mí njí njèydha mí li mí njí nì à ddá bbalè ngǎjìní lò óddù à dow à bbú nyǔ'wiy cha rakpǎ ka dho ra ndanà nì bbalè dho ndèymí ka cha ka dho ndanà li rónga bbò ndanà ǐngá dziylíy djú nì

Ma mbr nì shǎy ma shu nì ma rónga ndèymí ma ra nì ɦiy ra djò ddu dhò

Mídiyà ó lò sà ków ǐchú màdhí dhì nzòw mà nì ì rǔ ddíya ngǎjìní ddudho rù ka só nì ŋǎchú nì ddiy ngû ndèy sà ddí yà ngǎ dzuw ní fú lò lêy ddí yà aa ddròddró ni bbalè dè nga ka nja nì nga ŋǎchú nì ddiy nì ngǎ à ngû ddí yà lò wá ngǎjì ní mà kà ó inga à ley kpa mí kpa mí nzòw ddí ì nì ngu `i njěy ngǎjì ní ddí ddí yà ì nì ngu ì dhí bbakà ó nga bba ì nì rǎ ngéy nì nga ó ddudho ì vùdey ì dyòw ì vùdey dhì nzòw mey dhì nzòw ddí nì kpa měy ddudhò ì vi dey ngǎjì ní lò njà dha njǎ aa fu nga midiya ó ddù

Màtsá rù pbòdha ngbá ma pbo nì ma gbú nì gbú ní rwo nì mî ya ma gbû ró ma léy à déy ngiy djú ru gbow nì mî kà nì jǐ ma léy pǎsì òmà ndaní a ká ndèy njà chěy ma dhò ndaní ney ndèy nja mà nì li à ká ndèy njà dìchú ma thô gbè rù ddiy níchú

À ji ma bbǐy nza klǒw à bbú mb ma dhò màtsánga nzòw dhí fízì bbúdha nà rwo nì à nì ji ma njěy njí ma cha ney ndèy nì bbalè ddí vì dey njèy nì ndaní à bbú ma dhò mb fízì bbúdha dhò

Drǒngó ní bba ò ka ra nì dey ya nyi chùw mb nì ney nyi dhokpǎ mb kǎ nzá bbakǎ nga nà mb nà ka déy nì drǒngó ní ngà cha ney mùsùrúsà nì mí nga mí bba ó

Ndrǔ léy nì bbalè tsi nì lò ya ndrǔ vì dey nzòw cho nzòw rǎ sò skul dzà nì ney mí ngà

Ya ma nì dey ngǎ shú ní déydha nà màdhí bba ó ro à jì ma njúw ma dròdró ní bbalè nà má ney cha ì tsì lò nà nì ka dhǒ ma dhò lò má cha ney ndèy nà nì rwo nì mî ya ma nì ngǎ shú shú ní thíy nà déydha nà màdhí bba ó ro ma njěy lǎní ma bbǎ fú bbakǎ nga ma rǎ ngéy ní bbalè kàò má cha ney ma dho lǎní nga shùw dha nà nì

Nza ó njí mà njey nì mà rónga nà mà bbi nì màdhí nza màdhí djow nà à lè ya njàddi mb tá chùw ndèy drǎ ya nyi dzz̀ njàddí nyû ónga nyi chùw ndanà mb nyi nì fú mb tá tduw nyi nì ley ndanà bbalè njéy ndanà njí nza ó

Njitsò djú símù ma dzz̀ élìfù rwo ndèy djú dri ndèy djú ddì nì ó fu ngá ddù ma bbì nza nza ó ma tdòw nyû fú nyû ma dzẑ ǒmá nga chú ma dzz̀ ǒnó símù tdey ma dhò

Ma chùw nì nza ó ddù mà bbi nì lědjà njàddí mà dzz nì dzz̀dha ní cha ney ì nì ndana ní bbalè děddù ndana mà kwó nì mà tsotso

Mà njey nì njí djow nà lupanga sâ cha nza djúnga kakru nì mí mbrukpa jì gbè hárà ní chú nì mà nà lǒ tsúw ddéydha dhò

À kwó nì ndrǔ tsotso sùkǔl ó mb bbúdha nà à kwó nì ndrǔ tsotso ndrǔdhí dza ó

Ya dji nì kwo ró ma ddu nì ddu ma zow nì bìbìlíyà ma mbr nì shǎy njàddî kě ma ma déy nì dji-ddà tsòw djuw

Ndrǔ da nì njàddí sâ nà nyû mí zòw ó à nì dròdró ní bbalè mà nì líylíy ní nga chǔ ddíyà drǒ ddiy ngwó ddí lòw ndrǔ ŋà à lè njàddí sâ nà dròdró nì bbalè bbalè má ì bì dey ndrǔ mà dè nga njǎ nì ndrǔ nì ngǎ fúnì mà chú vì ley ddíyà dròdró nì bbalè nì dǎ zòw òluw klôw mí lò óddù

Fú ndrú kà ì léy fú nzòw wá tsǔw somu ó ndrǔw sǒ ndaní ndrǔ ka dey dyǎsi ma cha ì nì ngǎ tsuba ní nì ndrǔ nà nzánà ndrǔ lòw tdrǎ ní yà ì chú ka ndrò ndròní

Lò tèydha ndrǔ dhò ddìnga ó Ddrà mí lò tdràdha ndr ǔdhò ndrǔ kǎnga gbádha nà ndeyní ndrǔ déy ddì nì bbalè ní jǐ nà ka léy ndrǔ ddìnga ó ka léy ndrǔ ddá ì zz ó lò

Dhi mí klôw nì drǒ ru bbalè nì lèy ì nì dhi nà nì transport mí tuwtsò cha bbalè dho shì ndanà ddǎwà djò nì njàddí nì klǒw

Mà gbu nì màdhí rù ndaní à ngǒw lǎní mà ndèy ò fúnì kě ma nì tdrà à dzz̀ déy ndanà lǎní mírá rwo nì mà gbú nì màdhí rù ndaní ss déy ngǎ à ró ya mà nì rù gbu nzǐ ss rà dey drǒ à ró à ngu dey màdhí lǎní deydha sà

Ya nyi dyási njèy ngǎjìní lò à nì jǐ nyi dhǒ fúli dhò lò fúli bbǎ fú ngǎjìní lò rwonì mî à ji nyi dhǒ fúli dhò Ddrà lò ndaní à ngǔ fúli jùw ò shú shú ní nga ya nyi dyási nì sǔw fú lò nà ndèy drr à ji nyi bbǎ fúli gudjò fúli rǎ ndèymí ngǎjìní nga nà njitsò

Ndaní jǐ dêy ní ney mà kǎ nzánà ngǎjìní lò rá ndèy drr bbalè kàó ndaní bbalè déy ddì nì ddiy ní lò-tsò gbádha ó

Ddrà mí lò tdradha nà fú ndeyli dho ndaní à djów à thíy jǐ dhòdha nà fú ndeyli ró ndaní à chǔw ndèy níyà ka jì ndèy ndaní à thíy ó fú zòw à shǐ gu à thíy óddù bbiydha nà fú ndeyli nà ddǐ nga ó ndaní nzǐ à ddéy fú lò djú

Mà ra nì nyǔ'wiy zz̀ ngéy ní bbalè dè cha ney ì nì nyǔ'wiy nà nì ya mà chùw mànì njěy ngǎjìní ró ndení mà ngú ddíyà lǎnà ní lò njèy cha ŋà ndèy kâ nì cha ney ndèy dho màdhí djiy màdhí djiy rónga pbò lǎní nì

À léy nì nzòw rr nì nzǐy ì djá chuw ya ndrǔ nì sòmù mí lò tdrǎ ro à léy nì nzòw dhí dàdha tdè nì ngǎ lǎní klǎsì-dzà ó à sa nì ndrǔdhí nga ddéydha

Mà chuw nì mà nì nyǔ nì nyû mà bbi nì nza óddù à lè njàddî mà mà mà dzz nì mb nà njàddî mà làyi bbú nì mà dho ndey mà à ká mà tsotso kwo ndanà

Dròdró ní bbalè à njǎ ì gbè ney cha ì djì nì bbalè ní à ji mà njěy í ddiy ndrǔ dhò ma 'wǐy ndrǔ dho dda mà mbǎ ndrǔ ddǎwà ò mà njěy cha ndrǔ nì tdrǎ nì lò kàlíy tsò mà zž ndrǔ dho ney cha ndrǔ nì jǐ nì ddiy nyû ma bbú cha djǔwdjǔw ní nì má cha à dho ndrǔ rónga thì nà nì wánì sawà ró mà njanga ndrǔ dè

Ya fú ndeyli vide lò chú ma cha ka vi dey dhǒ ndèydhò tsúwdzà ó nì rř à rà ley fú ndèyli rà ddu si fú nděyngá sukari dhì nà lǎní ya à vìdey njèy nzǐ cha ka vi dey dhǒ nì lò nà chú fú dhi rà ra nda nà nú dhúdhú

Ya ji nì kwó ro ma mbr nì chǎy ma rr nì ngwo madho nì kàss ma ngwo nì ngwo mà dow nì ddìnga mǎngà dzá nì bbalè nà